<hesitation> Ny ahy ndreky zany na ohatra hoe resaka lamba zany an, rahana tegna, zaho zany tsy de araha fa rehefa ohatra hoe magnano jean, ohatra hoe jean mainty, de <hesitation> lamba mainty, zay zany aka a <hesitation> lamba mainty zany tegna tiako, miala amin'ny mainty de mena, zay no tegna tiako raha ohatra hoe magnano lamba zaho.